A agiigrugā kuba rɔ kɔ̄ sapulu nnɛ <hesitation> gā kan a jɔɔ ka di zwa nɛ, nɔ kɛ, nkin ishishe vini ko naga, inɔ wa kubana na kutuma munɔ, kuba ma shi kɔ maa jɛ nkwalɛ ko shishi shi ko ni ganɛ dzi sɛsɛrɛ kaa a ishishe zan munɔ tuni nyin yɛɛ na ɛn. Aza maadaa ma, mijɛ kuba zɔrɔ n faani munɔ mudaa nɛ, nɔ kɛ, ba yi gru itrɔ munɔ bɔ, ba yi gru, drɔ munɔ bɔ, ba iya igru inu gizi munɔ bɔ, ba gru ko wini bɔ kɔ̄ avini shishe, ba gru munɔ bɔ. Soo gā kɔ̄ nza kɔ kɛɛ na, isi ga kuba na kutuma munɔ nɛ, nɔ kɛɛ na.